Amma mboh agɛ hano asale mboh wur suleja to kuma abom agui ajɛh bo suleja ja shahsha hun nu suleja amma abom a shohum ni ukphim agɛtɛ bom kɛ sho ni mboh kɛ hai shoyir na ti anihiuner otekpe mi me sha shi ngɛ ba ehe intɛ kɛ sha she har niki cheng te sha she binge tɛ <hesitation> inte she shok antɛɛ te ka kau ram sosai ke sho je jeh kog a ji ram he ka iɛu nasara hi ka lei ihideh ko gaji ram he ka lei ihideh <hesitation> ivam sha tɔɔngo isho iram obin alea ushonu ochui tɛ shok ke jhenk gberubinalea sosai anwei sha gui har ɛ sana ni ha tɔ amma ŋcheneng be nyi rame cibi ke nyi kapa abinecibi tɔ amma chuk ni shoho abine cibi naha cɛ atayɔɔ ba boh rogo boh we asho ke hina kapi duka sha binne cibi tɔ duk mboh khoh ko cui aba. nte shoke jee coka abin. Ukou ni yo ahwei ukou ni a mek, unome shɔ ki hwɛi ni yo ató ohé ukou niyo ahwɛile. tɔ kami o acu ogbén hano, so ocoha, ni ohé ukou ni yo nyiŋ ukou ni yo ahweɛi, keki ni a agbeti a gui ocu agbeti a gui hano, ke he je jéé gber a gui kebik na gbeti agui, a cɛi a cerá a jé ni iha, gber a gui, ko inya keki ni ishá nike jé ibe iŋya asha hide a gber a. gui a mahe kami unom o ogbénhano. tɔ duk unom wete, shɔk pe inte ni aɛle ete e bik she mahia gbeti a gui ke bik she mahi a gbeti a gui, coka a cɛi aɛi a sha sheka abina a lea ubina alɛia u nomha ma, ko utam a shi ni a sheka acɛi a ka sheka a bina alea a shki ba shinkafa, a sheki ineu, a sheka abin, ke jé bik je maa, nike le e ko cakinte na a ŋwhe, ni a cén inte ni ushi unomha, ni ke kpea anwa, ke na shutike, ke she maa igber a binete kau ni idoi, weato shɔu ubo uakpa, ni imaa ke gberke ni itari cén bayir niiha ni a ben aban. duk ke ina zherino hari ogben. hano ogben o kirisima hano. ogbeŋe inte ke shi ni gguni eyir kihe ogbene inte, ko tuk inte keke taka yoti abema a andokir. domin unome, unomo ogben hano fa, ubin alea she dei, igwi a neke imbɔol shɔ ni alede, imbɔɔ kama kpea nima a yata tuhe Domi ko inya ni uhára ni uner icibi, ni uner eye a kpea ihara ni uneke iye a haŋ harihara shiu ujé a teni u bin ubin alea ye unomhani aɛile iye, ni u ban u shɔe imbɔɔ sha jéha a neke, a neke a le anuhe iye u nomha koinya a sha yɔti obema, ga. sha u bin alea. ubiŋe iye u tuk o shi shɔhɔ, domin unom hano a shi unom shu ugoŋ. ashiu unoma yifik unom e mbɔɔ a sha mar uner a anaŋe inte yɔ tuk u jé ime bemé ogbén hano. kuma ocu ogbén hano ka tuk, a bomaka iya kpea omek rore a mɔkibɔɔ udéi aɛi amoki ibɔɔ idé o otekpé imbɔɔ, toh ocu hano shi jé ni ogbén u yiro ogbén i cone shiu da jéwo uner ke wɔ ushiu toŋi omek ukou na hu jéo iye shiu dau, tari u kori ejéi umɔko enaneye ahasiɔ amma ni hari a goŋe ogbén iyire ecen hano, ni oyiri agoŋe obén hano shiu ujéo unyom iŋo ushiu tari u kori ejé ushiu jé mi iye a sha baa. a aba ni aɛi, hɛti a iŋwha ni a shɔ hum kɔm, shi u je, ma jé ma na beri, ushu ujéke kpam andɔkir kena gui iban aandɔkir ke lesha abin nie, e eya, yaa iŋo ko inya enaŋ hano yom keke hweŋ unyoni ka iya na dɔk hum ma adok a hweŋe a ashe i iŋushi ani a shɔni enaŋce, ubiŋ eiye mi ana kpea. abom ni a baa ogben hano ka kpea ni aaba dok ocui akó abom a kui awurbɔni aei a a jé bɔ́ enaŋeymbɔɔ ashi a jéajé jea dok ubime imbɔɔ asha dok ubin u shu kpea. Tɔ ni ocu e ogbén hano kam, gaskiya a ka ban, ushi, haku jéo uushi daga jé wi. she kodai, jéu uwa awaa ni ubu u sher, ni ule u bin alea, a neke mubɔɔ a ka baŋa amɛ kuma ubu je ke she jeiu ushi ke jé enaŋe a bera amɛ erek, ke baŋa. abom kuma aka sher hum ni aɛi agbén kuma aka shɔ u shiu jé aa kama shi aa jer, kuma. iri ocu hano, uhaku kpea o, haku kori iŋo ko ni ubin ushiu hubiwi uboŋa akpeai ni o tekpe ba. domin aka baŋa a guti hu uhankali. tɔ ocu-hano, e immbemɔ ocui cono i. domin ocu a anekre a ka. yoti obema ni andok bɔɔ, ocu a neke, koiny, abema ni iye ashɔ ni a neke. ocu aneke keke lea abin adokir keke tui ina adokir ke kpea anwa ni andokir. har bika a shashe bite ata heti ogbén hano, a bɔri ino inaa ogbén hano, tɔ a shai shɔ e enye, ushi u jé otekpe o shiu dur e harkice, aneke imbɔɔ ana baai, aneke, u shiu jé a jéé ni a aneke a nweyim e imbɔɔ a shɔde déŋ Ushi u jé ogbén hano, ke she kama a kóti ishɔano mike gui ibam. kebik emmaa ke jé yok unom a tɔ amɛk ke shi ge her o jer o, tushabin ke jer a jer ke kpea nuhár ni e nyiro nyirá ni an dokir, nike yoti hu ushe a gwira akele ni ke ge shu iiye nasar ke té ke ge shai ame sha ha unom hano nike ke jé a taa a améke tɔ ni a na nome, ni ituka nyea a zhei e ime ishi jike ebema a shoi tuk o kiri sima hare eyɔ ime ebemi ituk hano, domin a ban so sai. ushi ma usheye. ntɛ iŋo ashei ni a hɛti ma nene manene atei nike jeyi ushi tɔ ocu hano, a shi ocui, te maa yir igber coki icer nyom ashi icer a gui iban shema ha kami ekotɔ ni ke lenie hwa, ni jer a jer ni e gui iban a andokir iyɔtuk ime ebema ocui iconono.